पाण्याचो झारो वोट्टा तेचो आवाज ऐक्न मणक खूप शांतिं मेइता, पर्यावरण प्रेमी असल्या कारणन झारे बिन खाई असतात थाय वचपाक माण धावत, एक प्रकार ची शांति त्या निर्मल झाऱ्याच्या आवाजान असता, अस दिसता कि तेचया थंड थंड पाण्यां न्हायूंग कसां, आनी आनंद घेवंग कसो। त्या थंड पाण्यां वाचन केवा एकदा पाय <hesitation> भीजैतै तश दिसता।